Kumbu kumbu yane haa wanje inukaa kumbuka paka alikwene lii bibi wane wa kalinu udoli mukulu paka alikweneli muudoli wewe ndina wangana mlole tenkumbuka natibidwana wa- wa- wankali lumujo lenge indi mwanche mwanchesa